Ikyɛng fin sak in foos idi nesek kafa kakan kusonong ni ni nnon, ba ba di nesek ice song ba. Kusonong na ba kugon nin ba ba di nesek ice song ba. In bi iyɛ kan makiyi ni iba, imi fok akak mi di beseng iyɛ ba. Ama nↄng, kusonong na ba net isonong na zumung, karↄ ng fɛ ba tsin di ra kufa, ba mi shim ba. Kin sonong na bafidang in in tsin rayit a hira, in tsin rat kuro ni iyɛ kan, tↄ kuyↄng di nesek kafa kakan. Tɛ kafa kakan nin tɛ ka yet imi shim karↄng fɛ banet tsin di sonong ba tsin mas na ba tsin ra nkyↄrↄk ntek, a zↄng ne iyɛ hon tɛrɛk azↄng narↄ kayↄng. Ama ikyɛng fi idi nesek kafa kawe nukusonong ba imi shim ba karↄ fi itsin di-itsin cɛɛt yin na anet da fi ti fok ami tsɛ tirik kucɛɛt e narↄ kakak ba iyɛ hom tɛrɛk na net ayↄng ba. I yↄng sonong kamang nkyↄrↄk. Kɛ anet fok ikyɛng naton ngↄn abɛ da tek, imi fok kafa kakan anet ayↄng makiyi. Nek kin ra kyɛng fi iyet itek awo, banet irẻn icɛɛt fɛ ngↄn anet fi icɛɛt, ba iren ikyɛng fi cɛɛt ba, anet ↄng fɛ foos, ade nat ni foos e. Nek anↄng imi tɛn ni nra kyɛng ni ni di kamang imi ra kpaf. Imi bi iyɛ ikan ne net ↄng kɛ imi ra ikyɛng ↄng fɛ ba iyet itek ba, abɛ disɛ adi tak. Imi fok kafa kakan na anet ↄng makiyi. In di anet ↄng dishim, kɛ ba a fɛ di shim ba ba kɛ di tak kucɛɛt ↄng ba. Imi bi iyɛ ikan na anet ayↄng. Ama in bi iyɛ iwe na anet ayↄng fɛ, ba mi ra-ba ngↄn bi di tak ba se ngↄn tseng itsi di barasa kucɛɛt ikyɛng fi imi ren ba ni ngↄn fɛ fok ise nↄng ise ane, ise ana ba iyet itek ba. Ama anↄng kucɛɛt ↄng fɛ in ki ishim da sonong yin kusonong kukyang na zumung, kucɛɛt tseng bene za tseng bene ze ba kuyet kutek ba. Ibi kudaam tak anet nuruk ayisi na ayisi na ayisi taka net. Ncɛɛt ↄng fɛ ba nese ni ina, in bese ni kudaam, imi ba in shim kudaam ba. Nek anↄng, ikyɛng fi idi nesek imi iyɛ ikan, karↄng fɛ ba net tsin sonong gyat na kafa kakan ni mi fok nta banet bayↄng. Ikyɛng fi di nↄk imi kafa kawe, ba, banet awe ba da sonong ayɛt ari, ba da sonong yin kusonong kukyɛng ba, kaakyizen ɛ-kufa, ba imi shim kufa ba. Nek anↄng imi bɛ iyɛ ikɛn na banetↄng fɛ ba sonong kyang. Ma anↄng, ki ikyɛng fi in tsin tsɛt ide kin sɛ in bi iyɛ ikan, ko ba in sɛ ba, in ra awon adakunom fok ɛ-adi nↄk kpaf na gap in. In bi iyɛ, in di te iyɛ ni kyɛng akak awo. Kin tsɛt ikyɛng in bit, tↄ imi fɛ adakunom ↄng a nye izen hom resek. Ki zen e bɛ adakunom di nↄk, in da bi iyɛ ikan, nek anↄng Ikyɛng ↄng fi idi nↄk imi iyɛ kan, adakunom baa di wosong awo. Ikyɛng fi in tsin tsɛt ide, in sɛ ide kpaf nɛ agap in. tↄ mok anↄng, a-kusonong azumong ki ngↄn bi itsɛng, isonong ayɛt banet, bat sin cɛɛt, b aka akiri kucɛɛt ni ngↄn di te kana ba. Fok imi se, nggↄn nahom se kɛ banet tsin cɛɛt se imi fok kucɛɛt e ku tseng karↄng fin kyem da di te kanu in di fɛrɛng. Kɛ ba-karↄng fɛ ba-d-kyem in di te kanu ba nizen ikak ki ngↄn wat ifɛrɛng, de tsi nↄ na gunung. Nek anↄng wes ato da fok kucɛɛt fi ku tseng. Ki kucɛɛt e tseng kpaf ngↄn dadi te kanu di te tabak ni ngↄn di te kanu, ni fɛrɛng azↄng. Kɛ banet tsin cɛɛt ngↄn wat ishan nyɛ-nyɛ-nyɛ-nyɛ, tↄ ida tsira ikyɛng dↄng fɛ ba iyet itek ba kuma adakunom ma fɛ nin sonong yit banet i-in yit yit iyɛ, ko ba mɛt-kɛ ba mada beseng iyɛ ayi, yikap ide. Ibi wat ifɛ fok ngↄn tsin di mɛt ba, nizen ikak itsin di mɛt e yↄng ni ibenen kudaam na zumung. Nek anↄng, nkyↄrↄk ↄng fi in yet ntek ↄng ni in rat ina ni kusonong, nↄ ng da bin sɛt in di sonong yit kyang.